Ŋ bɛɛ-ŋ bɛɛ, ŋ ba nyɔnmɔɛ, a bɛ la. A waa ma sáana mɛ, bɛma ŋ kaama na ŋ nganga sɔ, ŋ bɛ ŋ nganga sɔ na. A yɛ ŋ lajii wa kɛ. A lɔ, i ti mɔ bɛna ko. Lajii, a be wa kɛ ŋje. Lajiiɛ, taai a yɛ ŋ láajii, taai a yɛ ŋ láajii mɛ ti mɔɛ kɛ ko. mɛ ti mɔɛ kɛ ko, mɛ ti mɔɛ kɛ ko. A mu a woa bɛ a-a yɛ ŋ kɛ wi kaa kɔ. Kɛmu ŋ kuŋ táa mɛ-kɛmu-kaakɔ mu a woa a yɛ ŋ kɛ a ɔ. Kɛmu mɛ taa. Kɛmu ŋ kuŋ mɔnu, a na, a na, a na, a na car a jaowoe, a jaowe kɛ mu mu kuŋ a nyia. Kɛ ma, ma, ma to be a ɔ. Kɛ still a na koɔ lia. A mu a yɛa yɛ ŋ lajii wa kɛ. A toa lajii be na be na a toa ŋ kuŋda. Ŋ bɛ ŋ nganga kunŋma.